Refri jan ta kuchonria vénri ña xaña comida a yá'a ichi tan nria ini refri, ta u'ña konroa chi dikanni ta oxa kuchonria ta kunravá ta refrijan tá kea conservar, comidanri yá'a ichi nrí nrida itua.